Fekko gi carana safingnge nulle tanrangi puanna <hesitation> yanaritu mare- mabberengngi marengngi anre mappammulana mabiccuq mappammula umuruq siaga lettuq siaga <noise> uppanna wettunna yareng anre yanaritu ma- mebburengngi <hesitation> onrong-onrong sup- <hesitation> bereq <hesitation> tunruq yero safingnge <hesitation> yanaritu yabburengngi baca-baca pekko gi carana leabbureng baca-baca niga tau mappunnai paddissengngeng <hesitation> mabberengngi baca-baca koero safingnge terangkangengngi aga gunana lei- leipatunruq safingnge <noise> bereq yero safingnge weddingngi nisseng fuanna <noise> akko folei pangae ero safingnge makka- marrusu-rusui maroso-rosoi jadi nappa nase- ero fangae maselengngi nappa nasalai ero safingnge ko meloq i <hesitation> mappanga.